Pizaa gar wora sun ak midaasen woyu sukarifa ir indabarsenu, ak chole midaaseni kiasi ishiatii hingudisenunea hindikeesenunea, malfedensun midaasite raawote amo woyu kasinkaayenu sukarifa irindabarseni yoonkuun, dukub fa nimiit hindufti malum feden sun, kiasi kas kaayeni woliit midaaseni duum unum nyaatenie